Än ispäkpa't ijtyajupä pajaro wijtyajpapä, ijtu 'aksyi', ijtu tzeje', ijtu loro, ijtu tzyi'mtzyi'p, ijtu po'ki', y ijtyaju este se me fue.